जदि मन्नै 5 मिनट का समय मिलै, तो मैं झल्दी स एक अंडा का आमलेट बना लूंगा। उसमें हलकी मिर्च, प्याज और टमाटर डालके मसालेदार बना दूंगा। साथ में एक कप चाय भी बना लूंगा, ताकि थोड़ी आराम मिल जाए। झल्दी और स्वादिष्ट!